मुइलाइ <noise> खाना बनुनाकी खासगरि ग्यासमा निको लागुन्छ, छानाकी त इलेक्ट्रिक स्टोव, इण्डक्सन स्टोवलै छन् बजारमाइ त, तरलै नेपालको अवस्था हेर्द्द्यौ भुण्यापाछा कन्जेई बिजुली औन्छ, कन्ज्या झान्छ तैको खासै टुंगो नाइँ हुनो। तसै कारणले हो मुइलाइ इण्डक्सन स्टोव, इण्डक्सन चुला <hesitation> है लै ग्यासमा खाना पकुन निको लागुन्छ।